شوف يا صديقي أنا دائماً أفضل الوقت على المال لأن الوقت لو راح ما يرجع لكن الفلوس تقدر تجمعها مع الوقت يعني تقدر تستمتع بحياتك تطور نفسك وتبني علاقات مع الناس والفلوس تجي وتروح الوقت هو اللي يخلينا نعيش صح